. Onung kwu hamo osa ndim bo oyagbin mah no owemeh odibi oka ode. Ita kwam-eh mmkpe otom otarah onung kwu homo ofer o osa inah ndinbi oyagbing mah nowo mah gho hurang aga akpen mah mah aruk koho odebi keh manowomme foseh himo otagha cha oneng heh okwu obaroh udik oki anang bi shep osoh oheh hafoseh omi otogha beh obarangho ode bi kumana heh bonhe kamo debi homanhe bon che dawin kamodebi omanna heh ogbabaka agbana ate hah adeh mano kwe mano himo okari bi etata mano owomme osoh onung akpenang kpen umo afforrt osoh oneng kpenang kpen umi affort ohemasan nchibhe hoh soh akpen bumaha ote kwe okoh opa-eh kewo usi mbe ewu cha manganbe bi kewu odene keke osah akpen bah ahere ma akpen pah mani keri hemeh mbirin teeh mforr sam beh ayo tewo afa rorh ma cha ita kwo muru-eh hereh ita kwo meh iehor asima cho-ku usah keri ita kwo mma arenghe ma cho mo orengha meh keri ita kwo mah akpen poh arugha akpen poh asumme ukuribi oyantani moh moh aharem ka akpen moh otogha osoha meh oboro oyan kpen pah meh muburu uruk akpen okoka ita kwam okoh otoh sah ndogannne otom feh okobase. Onam osenungha che fungha ibina kpabi kah nwer si ibon okpabi uboro usim <hesitation> neh idik si ehawohawa oybin oboro sim namo oyagbin nwa wamme ofehere obinokpabi bebe aranghe oboro keriheh edik kuboro keh esama boro otogha obambe otogha usi muh okana ayok mutima ewon etem ocheno ororo moh orowo mann anem peh poh koh odey moh orep mana onom pah adamama koh odey moh orep mah mah anem pah api-erungu odey moh kwu beh muh kwu usimoh oyagbin ocheno ororo eden oka ita kwam oboro ogbaham obi nte anah aro otokk keh beh fur oboro ogbahim adamkpong kpong meh bi ana roro ato k keh beh chen chen keh mah atima atima arore atime ema cho abubi otokk fuh mi nore omma meh etimeh ema cho abobi ita horo otokk feh mo noma-eh aroro ekena bowoh onung kpenang kpen eri-ah mani-numa mbiri nore ekaneh kaham hewanse ohonsh ayok adewa akano evinah sah woma tinah ewawowah meh woh cho odey kwu kwam odak okamo oboro kpewi ebo akwe makwe moh owoma mann mamann heh heh eranghe otok ocheno oro ro okeri ayok dokeh.